يعني ممكن نورس أو صقر طابع انو من الجوارح ويطيق يطيغ براحتو ويطيق ينقض براحتو ويكون هو المسيطر بلجو يعني ما احد مسيطر علينو أو ما من نوع الطيور البسيطه اللي لا تاكل ولا تنكل ولا ولا ولا لا هو طائر قد نفسو مثل ما نقول